Hewan ke atif ke bumi, hewan ke atif ke bumi cicak paniki asu bae, kasisi, slaula. Yang pertama to cicak, cicak kebomi jaka kande lao berkembang biak. Ke paniki apapole jaka paeng anu <hesitation> kande, jaka kande buah buahan tea asu ke bune suka duka kande. Hewan hewan yang aktif kebune mane malebari menjalak kebomi kebai. Salah satu hama to usak <hesitation> panta nga tau jo <hesitation> kebunnatang mane <hesitation> eto bai kebumi mali sulangi belana pantanganna. Kemudian <hesitation> ular, ular bukka kebomi tu jaka kande hewan hewan yang aktif ke bomi. hewan yang aktif <hesitation> apa bole to Kasisi, kasisi tu jaka kande si iso rara jio manusia sola <hesitation> pole <hesitation> <noise> hewan.